Gny jiro la mahakasiky ny jiro iaho da fitaova indesiny indesina ho <hesitation> hapirehitsy hapirehitra hapazava ny toera raiky natragno io na lakoro